إيه بالطبع، أُفَضِّل إني أكون موسيقار عظيم؛ لأن الموسيقى لها تأثير عميق على المشاعر والذكريات، وبتجمع الناس بطريقة غير عادية، الموسيقار بيجدر يلمس قلوب الناس ويترك أثر دائم من خلال الألحان والكلمات، بعدين، يا أخي، <hesitation> الموسيقى تدخل السعادة والراحة في نفوس الناس.